Untuk tao mimpi ndia nanok Ita kebutuhan dasar a nanok a nana'ak naninuk laleok buloas, ndia ndia Ita biasa hapun neme Ita kerja terus Ita penghasilan a Ita harus cape Ita cita-citana harus mafandele Mae mimpi ndia hapu motivasi.